Petra a blij deoc'h ober gant mignoned ?

Gant peseurt danvezioù e oac'h dedennet er skol ?

Deskrivit al loen diwezhañ a zo bet gwelet ganeoc'h ?

Mont da bakañ banneoù asambles gant ma mignoned a blij din. A wechoù ez an ivez [eeu] d'ar sinema pe da bourmen gant [eeu] gant ar velo pe [pe pe] war-droad.

Hiriv on gwisket gant loeroù euu gris hag ivez euu [bagoù bras] bragoù bras... glas.. ur seurt jeans eo hag un ticheurt 'm eus ivez hag euu ur stammenn. N'eo ket ur stammenn da vat ur swetcheurt eo evel ma lavaront e saozneg met n'ouzon ket penaos e vez lavaret e gwirionez e brezhoneg

Peder yezh a ouzon : brezhoneg, saozneg, galleg ha kastilhaneg.

"Kontant a-walc'h e vezañ da monet.. da vonet da welet ""Vitré"" peotramant ""Fougères"" .. Gwitreg ma faot deoc'h pe Felger met ""boñ"" euu. Kar euu Brav eo sañset ha n'on ket bet james, n'on ket bet biskoazh."

Kement a draoù brav zo da welet àr an douar aze dija n'on ket sur e plijhe din mont betek ar blanedenn Meurzh. Marteze mont en egor betek al loar pe etre al loar hag an douar marteze a-walc'h met mont pelloc'h n'on ket sur.

A bep seurt sonerezh a blij din. Marteze an hini a blij ar muiañ din eo folk songs, aze doare strolladoù euu amerikan aze e-giz Neil Young pe amerika pe traoù a seurt-se aze a zo bet klevet e-pad ar bloavezhioù pevar-ugent, dek ha pevar() dek ha tri-ugent, pevar-ugent hag a-hend-all bremañ evel-just e plij din ivez sonerezh ar vro ha dreist-holl ar pezh a vez graet bremañ gant strolladoù nevez aze gant ar re yaouank hag a gustum implijout tonioù hengounel peotramant doareoù da ganañ evit krouiñ traoù nevez ha se zo dedennus-kenañ.

Hip-Hop Amerika a blij din lakaat euu pa vezañ ma unan